wàs hànn'r àlles fer Pflànze in ejerem Gàrte ?

wàs esch eijere liebscht johreszit ùn wòrùm òsch hàb garn sommer dann ìsch hàb garn wàrm ìsch hàb nìt garn kàlt ìm wìnter esch zu kàlt as esch schnee des hàw'ìsch àlles nìt garn ìsch hàb garn sommer scheen scheen watter ìm gàrte schàffe

Comment commence la journée d'habitude pour vous Je me lève, lave, m'habille et vais me promener avec mon chien et puis après il y a un bon petit dejeuner puis aller travailler

Wàs koche-n-r àm liebschte ? àlso ìch àm liebschte ìch ìch ess garn Sùpp. Noh koch i àlso Gemiessùpp. Dìs hàw-i e pààr Daj dràn. Àwer ìm Elsàss gìbbt's viel ànders Dìngs wie güet ìsch, wie-n-i nìt ùnbedìngt àlle Doe màch. Mr kànn Sürkrütt asse, mr kànn Sürrirüewe asse, mr kànn eso viel. Bi... bi mìr gìbbt's Flàmmebrialli dìs ìsch e Speziàlität wie es nùmme bi mìr gìbbt. Àwer dìs màch ich nìt dìs màcht minner Beck. Euh... wàs mr àls güet... garn esst euh... ùn wàs gànz einfàch ìsch ìm Elsàss dìs ìsch Rueibebrattelti ùn Bibbeleskas, dìs ìsch gànz einfàch hein, Hartépfel bratle ùn ìm Bibbeleskas e bìssel Sàlz, Pfaffer, Knewli, Peterle. Ùn dìs ìsch... dìs ìsch gànz licht ùn dìs ìsch àm beschte.

wàs esch dinner liebscht kaas ah bah des esch des esch ìm elsàss mieuss mr des gàr nìt freuje des het des esch de mìnsterkaas àlso es geb euj jetz ànderi barikaas ùn à so dìngs as gebt viel ànderi kaas ìm elsàss àwer de mìnster des esch à incontournable ìm elsàss mìnsterkaas mìt a bìssel brot gueter brot un voila des esch àm beschte àlso ìm frànkrisch gebs euj so viel gueti kaas schònscht esch hàb garn brie esch hàb garn comté àwer ìm elsàss esch's de mìnsterkaas

Quel serait le jour parfait au grand air En fait , au grand air, vquand il fait beau faire une ballade autour de mont St Odile, c'est ce qu'il y a mieux mais en fait quand il fait beau j'aime beaucoup être au jardin, faire pousser des légumes écouter les oiseaux C'est ça le plus beau pour moi

wàs esch hit fer watter jà des esch a gueti Fröö 's esch jet jetz wòche làng het's geraijt ùn mr kenne nem vor ùm raije raije raije ìwerall esch esch ìwerschwammùng gsìnn jetz làngt's a bìssel s'esch schon a paar Daai àss se ùns scheen watter malde un àss es wàrm wàrm sott ware àwer fer de momant hàmm'r navel drüsse esch wàrt ùff d'Sonn esch wìll Sonn 's langt mr jetz mìt'm raije ùn mìt dere fìchtichkait

Que feriez vous en cause gains à un jeu de lotterie . Ah si seulement c'était vrai Si seulement je gagnais Je le partagerai avec la famille pour que chacun ait ce qu'il lui faut : un toit au dessus de sa tête et puisse vivre agréablement je veux pas trop d'argent, je veux juste vivre normalement , assez pour les besoins quotidiens Chacun aura un peu quelque chose

Hàn'r dàto Vieh, wàs fer ìsch es ? Ja, ìch hàb a Hùnd. Ùn dìs ìsch e.... e komischer Hùnd. Dìs nannt mr e chien nu de chine à crête. Der ìsch gànz nàcket ùn het nùmme Pels ùff'm Kopf ùn àm Wàddel ùn ...ùn ùnter de Fies. Dìs ìsch jetz gànz komisch àwer sie sìnn sehr (...) euh... ùn sehr gschéit euh... àls Hìnd, kleini Hìnd. Àlso do hàw-ich a Hùnd ùn ìsch hàb Kàtze aa. A àlti Kàtz wü ìwer fùfzeh Johr àlt ìsch ùn e... ùn e jùngi Kàtz wü... wü... euh... bah Jùng... sie sìnn nìmmeh so jùng sechs sìwe Johr àlt gsìnn. Voilà, ùn euh... dìs ìsch wàs ìch ùffgezöje hàb àwer ìn denoch ìm Sùmmer kùmme ànderi euh... ohne ingelàde ze sìnn hein die Sìnn d'Schnocke, die düew-i àls zàmmetatsche. Ùn d'Spinne. Mìt denne redd-i àls, àss mi gehn lonn, dann i ha... ìch hàb àls... frìehjer hàw-i Àngscht ghet vor de Spìnne, àwer jetz bìn ìch froe wenn se mr d... d'Schnocke fànge.

Bien sûr chez moi le tri sélectif est fait je suis assez nature je fais attention a l'environnement j'ai un compost. Je fais tout pour le jardin ce qui est végétal c'est pour le compost. Le reste papier, verre carton plastique est trié et va dans le tri sélectif. Bacs présents au village et le reste va dans la poubelle mais si on a bien fait le tri il ne reste pas beaucoup pour la poubelle

Well ìsch s'schlìmmschte Lied, wie-n-r gheert hàn ùn worum ? Àlso... pff... ìch weis nìt eb i a Lied... eumh... schlìmm fìnd, àwer ìch gloeb nìt. Ìch hàb Lieder wenni garn (...) àwer schlìmm... euh pff... s'ìsch nìt e Lied es ìsch mànchi Dìngs, wie-n-i nìt garn heer, wàs m'r weh màcht àn de Ohre, de... de... de... Kràmbol ìsch eso, Techno, euh... Rap..., dìs gànze Dìngs, wie ke Müsik ìsch. Ùn noh hàw-i mànchi sìnger, wie-n-i gàr nìt garn hàà ghett, de Gainsbourg, odder so Dìngs, bìn ìch gàr nìt (...). Ùn noh wenn se àls euh... i...in de...de Müsiklyric eso d... d... gàckert, wàs se, wàs eim weh màcht àn de Ohre, dìs vertroej ìch nìt. Ìch hàb garn normàli Liedle, scheeni Liedle... pff.... de Goldman ùn eso Dìngs, wàs... wàs scheeni Werter het ùn euh... voilà.

Àlso, mìr reise mìt'eme Camping Car. Wenn i mol weis, wo i ànne wìll fàhre, dànn suech i nàtirlich de Wäj, der àm kìrzeschte ìsch. Ùn Plätz, wo m'r mìt ùnserem Camping Car ìwwernàchte kenne. schùnsch, ebbs speziells màche mr nìt. Mìr euh... mìr lonn's kùmme wie es kùmme soll.

Wàs hitt fer Wetter ìsch ? E Söiwetter, Näwwel, Näwwel, ùn noch e mol Näwwel. Ùn frìsch noch dezü. Jetz reicht's.

àlso minni lebscht Jàhres Zit esch s'Freijàhr ùn wàrùm weils wìtter besser wort nòrmàlerwiss wenn's nìt ständich reijt s'Tàmpéràture sìnn wärmer mr kànn wìter nüss spàziere laafe mr kànn ìm Gorte schàffe mr kànn euh euh fìsche gehn ùn so wìdersch

im gàrte de ì àm lebste nix màche des heist ìsch setz mi ùff à lèjstuhl ìsch lei ùff'm lèjstuhl eventuel nemmi à beùch ùn làss oder vilicht a paar gritzwortrètsel màche oder ùff'm portabel à schpeel màche music here de vèjel zuhere de hùnd zuhere wan se bèllè ùn lòje was se èigentilch màche des wàrs

àlle Daa wenn's geht nàtirlich fàhr'i à bìssel vélo ìn de Wòhnùng òder eventuell wànn's wetter guet esch drüsse

ùff wàs'i b'sonderscht stolz bìn ìm minim läwe dàss'i mìt vierzig johr minner fàhrschin ver motorràd fàhre b'schtonder hàb

àlso ùff minnere lìnks sit do leijt a do leijt minner Portable a schwàrzer Portable mìt'm a euh étui drumerum un in dem étui do esch euuh so euh so euh a gleeb gleeb dìng weiss nìt wie m'r do dezü saat es zajt a Hùnd mìt Brìlle un dar màcht 's zeiche von de Motoràdfàhrer

minner liebscht Käes des esch a comté a comté fruité des heisst ke àlter storiger Käes

Àlso fer e Feschtel ze orgànisìere, fer e scheen Feschtel ze orgànisìere brücht mr ze trìnke. Güeti Fläschle ze trìnke, Win, Bìer, ùn au fer die wie nìt... wie kén Alkohol trìnke. Àlles wàs es so gänn kànn, Limonade, eventüell Coca-Cola. Dànn nàtirlisch ebbs güets ze esse, s'ìsch genre Büffet àm liebschte mìt so kani Klanischkeite zù... zù (...). Do brücht mr aa noch fer e scheens Feschtel brücht mr aa noch Litt wie sympàtisch sìnn, die làche kenne, die eventüel tànze wìlle, ùn mìt dene mr viel Spàs kànn hàn.

Àlso... ìch redd... frànzeesch, dìs hàw-i d'haam ùn ìn de Schuel gelehrt. Ìch redd nàtirlisch elsassisch. Elsasassisch hàw-i dhaam gelehrt. Ùn euh... später wittersch... widdersch gemàcht. Dànn hàw-i... dànn kànn i bìssel Englisch redde hàw-i ìn de Schüel gelhert ùn due's jetz wìdder lehre. Ìch bìn jetz ìn de Retraite ùn hàb wìdder àngfànge, Englisch ze lehre. Ùn due au e bìssel Spànisch lehre momentàn.

Àlso, de Dàà fàngt fer mich meischtens so àn : ìch wàch ùff nàtirlisch, dànn hol i minni Hùnd ùn schmüs mìt minne Hùnd, dànn màch i e bìssel Gymnàstik, fer... ùm fit ze bliwe. Dànn màch i e bìssel Ménage do ùn dert ùn dànn wann àlles ferti ìsch setz i mi gemìetlich àn de Tìsch ùn due frìehstìcke.

Àlso ìch hàb e... e elsassisch Téàterstìckel gsehn. Leider weis i de Titel nemmi. Ùn es het sich ghàndelt ùm zwei Litt wie's mìtnànder hàn, àwer nìt mìtnànder ghirote sìnn. Ùn euh... do kùmmt pletzlich d'Frau vùm Mànn, d'rìchtisch Frau vùm Mànn kùmmt pletzlich ùn dànn gìbbt's e gànzes Quiproquo ùn e gànzi Inszenierùng. Sie... sie... sie sìnn ìme... ìn ere.. ìn de Wohnùng vùn de Maïtresse, ùn die Frau kùmmt ùn sie (...) ze glawe àss sie ìn e Hotel kùmmt. ìsch zìemli lùschtig gsìnn.

isch màch àn common voice wàs nit gànz elsassisch esch gern mìt weil weil isch mich ìmmer von jeher hàw'i mich ver elsassische ver d'elsassische spràch ìnteressiert isch hàb à bìssel won'i studentin bìn gsìn à bìssel do ìwer s'elsassische stùdiert ùn esch mìch dàss elsassische widersch àss mem elsassische rede widerscht geht ùn bìn gànz froh àss'es à so initiative wie common voice gebt

ja ìsch geh gànz gern ìns elsàsser Théàter euhm wàrùm weil'i gern elsassisch heer weil'i gern lòr denn maischtens esch s'elsassische Théàter zum lòre

Ìch bìn frech. Ìch kùmm üs Strosburri.

En fait je n'habite pas en ville et su j'y habitais je ne ferai pas de velo j'habite le Kochochsberg, ça monte et ça descend pas mal, j'essaye encore de faire de velo pour voir la nature

also wem'r ùns mìt Frìnd treffe maischtens treffem'r ùns jetzt àls ver ebs guets mìtnànd zu esse entweder a Flammenkueche oder a Pizza oder a neijs restaurant zu proveere ... esch binànd mer esst ebs guet un mer kànn bìssle mìtnand mìtnand schwetze

also Ich bìn net mit viel... ùffgewàchse àwer später dàan wie selver minni Wohnung hàb g'hett do hàwie m'r euhh a Hund (un Schàfft) un zìtt'r hàwie Hund jetzt hàwie zogàr zwei Hund sìn bàl vierzig jàhr

Àlso ìn de Schüel hàw-i gern frànzeesch gelehrt, Sproche, nìt... nìt so englisch (...) <hesitation> ìch hàb gern Matématik gemàcht, <hesitation> Sport gemàcht. <hesitation> Wenjer... wenjer gern hàw-i <hesitation> Gschischt ùn Géogràphie gelehrt. Ùn nàtirlich wàs mich... wàs mich jetz ànblàngt. Àw... wàs mìt <hesitation> Wìsseschàft ze tuen het ghet... Chemi... physi... physik ùn <hesitation> dìng... SVT wie sie jetz scheen sawe, dìs ìsch jetz nìt so min Dìng gsìnn.

àm Sundàà geh m'r gern mìt'de Hùnd spàziere